Quiooꞌ na cjeeñeti joꞌ mꞌaaⁿ casojnda̱a̱, mati quiooꞌ na jndyuyoꞌ canguro, mati jeꞌ catsiaⁿ na cjeeñe nmeiⁿꞌ quiooꞌ na cjeendyeti na ja wajnaⁿꞌa mꞌaaⁿ tyocañejo mati. Jeꞌ jeꞌ quiooꞌ na nioomndye na mꞌaⁿ na ja wajnaⁿꞌa joꞌ canjaaⁿꞌ, ntqueⁿꞌ mati jeꞌ mꞌaaⁿ tsui ñequio caxtiꞌndaa nmeiⁿꞌ quiooꞌ na nioomndye.